<laughs> Raha andeha tongotra amin'ny hamakivaky an'i Azia iaho se, da nataoko da mitondra satroky, mitondra ragno, magnano akanzo maivamaivagny da mitondra sakafo maivamaivagny lahateo avao koa, da mitondra raha <noise> tanty da bosôly na telefogny misy GPS toa.